Ny biby hitako fa marikoriko aloha ah, mampangoritsy, ohatsy hoe kanka, soko zany, soko satria maloto soko o. Manaraky zay koa valavo. Mampangoritsy raha rey satria manimba raha maro, haniny aby ny raha antrano ao.